Ho to nrua yó, a to ti kaya yó, ha a an to. <hesitation> tonroko nrei yó, roko tiyáta yó, to ti kahua yó, ha a an. tó. to tichíi yó, kua kini notón hó, to lima yó, tó ho o on. to naranja yó.